Biby miegna agnaty rano ankaotran'ny laoka an: <hesitation> requin, voe, amalogna, de <hesitation> bibilava koà zao misy bibilava miegna agnaty rano, <hesitation> andradaka, de <hesitation> fandio rano, de aorita.